ما أحب ألعب، أنا ماني شخص ألعب ألعاب وأنا بمفردي. أنا بس ألعب مع الأصدجاء، لكن لا كنت بمفردي أحب أقرأ، أتصفح مواقع الإنترنت للقراءة وكذا. لكن ما-ما ألعب وأنا لوحدي، شلون ألعب يعني؟ وأنا لوحدي ألعب إيش؟ ألعب إيش يعني بالله، جولوا لي وش ألعب؟ أنا استمتع بالقراءة، أجلس لروحي كذا، relax، أكون هادي.